السلام صاحبتي لاباس عليك بخير كلشي مزيان كنتمنى تكوني بافضل الاحوال ان شاء الله يغيت نكوليك راني عارضة عليك للغدا باش نكلسو شوية و نهضرو و تعاودي ليا داكشي لبغيتي غير ختاري نتيا انا ريستورون بغيتي نتلاقاو فيها و مرحبا بيك و الله الا شحال هادي ما شفتك وكنتلاقا <hesitation> نكلسو نهضرو مدة طويلة وجدي الوقت لهادشي و ماتنسايش تجاوبني فأقرب وقت ممكن